Eñóo íi my üü xa: xa my üü ree’, xa my üü bee’, xa mý üü pee, xa mÿ üü kiáá jää my fá’n ba ejö.